So ngoonga Alla, lelaade law so immoo law. Ɗun ɓuranikan minkaa uhum, sabi lelaade law ana hokka cellal, immaade law duu ana moƴƴi sanne, a heɓaan njulaa fajiri e wakkati.